Ñóo dá ku in ñó yo'o <hesitation> <hesitation> vi'io ndiavii axhí ihóxi da'a ti'ó ma'anja ihós nóo ño'odá ihó <hesitation> yivii, atuaveexi ati'o vaa mini vée <hesitation> já nikuantiñoo ñakuaxhi ión nó'o ná té <hesitation> <hesitation> enii ní ihoxii nrii ajatanxii ñuó ña kó ñió chedexii xhiatió manió ihó ñonó té ñakojá <hesitation> ti'ó maranja chedé xhí nioná xhí tió má nió achedé tayivii, tachíi adixii chevá'a cheva'a <hesitation> nriño'o ado'ondí <hesitation> ajuaxhivii diiño <hesitation> tá <hesitation> inkaka material jaxhivaxi andi'í jadexhí'i tetaxhí, <hesitation> e deni kuanxhi yukú xhiyó'o kitixhi ihó <hesitation> axhi yen yukú, kuanxi ta tanxhí yukú dikoxhi nriyú dikoxhi tikuté ñakojá inchitoxhé ñóo ná té, té ma'ajá chedexitiko oko tayí <hesitation> chede vikó ta nridiki kuii <hesitation> nikoxia chedé ayí ñóo na chí <hesitation> ti'ó ma'anja ihó ñoná.